Mi waɗa ka jonngugo inndomi, mi waɗa ka jonngugo maaroori, mi waɗa ka jonngugo, mi waɗa ka sorugo caayi ndiyam powdam, mi waɗa ka sorugo ayaba e duwoyaaje njuɗaaɗi, mi waɗa ka soorugo gaari.